في يوم من الأيام وقت الضهر كان في طفل متعود انه هو دايما يرجع من الحضانة يلعب بالألعاب بتاعته و يتكلم مع الألعاب فجأة لقى اللعبة المفضلة بتاعته بترد عليه و هو بيتكلم معاها ف هو خاف و اتخض و لما قال لأهله مصدقوش و افتكروا ان هو بيقول اي كلام بعد كده هو مهتمش لكلام أهله و بدأ ان هو يلعب مع العروسة دي و بقت العروسة هي صاحبه بدل صحابه اللي في الحضانة و بدأ ينعزل عن العالم و يتكلم مع الألعاب بتاعته و بدأ يستنى كمان ان باقي الألعاب ترد عليه